<...>Reto aby moa ñy toetsy tsy manam-paharoe anañany ñy sokaky: -Ñy fanañany ñy holim-bata matanjake ro hiarovany ñ'ainy, <shushes> Manahaky anizay ñy fanaovany fihetsiky miada ro mahazatsy azy, -Ñy fahareta anañany ro fahaiza mametrapetraky aminy ñy fiaiñany, -Manahaky anizay koa ñy fañarahany maso aminy ñy loza mety ahazo azy na ñy loza mety ho avy, -Manahaky anizay koa ñy fomba fihinanany noho fiaiñany aminy tany toy.<...>